المشروع اللي نخدم عليه توا هو صناعة الحلويات، يعني نجدم نطيب في الجاتوهات وفي الحاجات الحلوة، الحلو العرض بتاعنا لسابليز وكذا كذا. هاذوك معليش، متحمسة خاطرهم خطرة ممتع، وفح تكون في الكوزينة وتطيب حاجات تفرح العباد كيف ياكلها يرجع لك يقول لك يعطيك الصحة وبارك الله فيك، راه ياسر بنينة. الحديث هذاك حاجة ممتعة.